United Kingdom ni tongmung chamung khe kwcham kwtal dalukjag. O haste borom bai tongnai chengra khlailaina tei kok khwnai tongmani bongni tongmung o nukjago tei sarigo khe cha nwnglainai. Aro o rwngjak borok jemon Shakespeare jane Austin jk rowling hai borok rok achaikha. O haste O rwchabma belai sera tei thwngma o kaham jemon football rugby cricket rok belai no thwnglai o. Aro o sal kaham palai jagao rok khe guy fawkes night the Edinburgh tei nothing hill guard rok hinlai o. Amono united kingdom ni bongni tomung chamung rok ni sal.